ניין, כ'פארשטיי טאקע נישט פארוואס זיי קאסטן מער, ווייל אויב ס'דארף ווען צו זיין ארגאניש דארף עס הא <hesitation> גארנישט צו האבן צוגעלייגט, ס'דארף נישט האבן, ס'דארף נישט זיין אזוי שווער צו מאכן, ווייל ס'איז פשוט איינגעפלאנצט און גארנישט געמאכט מער ווי... עפעס, ווי.. מער אנדערשט, סוי איך פארשטיי נישט פארוואס טאקע ס'איז מער טייער.